Toye ɗum waɗa haala japan kam, ko mi wiyata dow finatawaaji maɓɓe, kanjum woni huunde ko ɗon dow woodugo duuniya e kadi ɓillaaji e kujeeji duuniya kawritaa.